Më yë dun ejt's dun nënëm escalera amaxa'an am jue yë dun este nakapëndy, jue yë dun më yë dun këxë ti'i naj kuxo'ota'any kë'ëxpë kä padanyë je yë dun myajnënëkapëwëp jadun je mkuxo'osëp o në ko'o tëjk najty dun nëwopëwayn ji'im dun kuwo'op kubëkëp dun tänapyejtë jadun yë dun mut´spëdëjk a'ax mëdë dun yajtum jadun a'ax dun yajnënëkap yaj nëbëkëyë majaty a'ax dun kyuxo'ots kyubëkëyë ma a'ax dun yajtu'unpadyë në ko'o a'ax dun tëjkmuch jadunt's dun nuk i'ixä yëdun tanabyëjty.